Dauphin an sy mihinana, sy mihinana olona, de izy an manavotra olona raha ohatra ka le sendra anle hoe misy mpanarato a lentika anaty rano akany na karanzany de <hesitation> izy an afaka hilalaovana an, afaka agnanaovana karaha a sainte marie ilay magnano festival de baleine,, miaraka miaina amin’olona akeo izy.